Soo kawju walaa, ndeenaagu walaa, ɗun kaa yo huunde fof. Sanne ana hasindinaa jaati. Yo ɗun tagu lobbo. Hawjeede e waɗtaneede hakkille. No mbiinoomi nii tan e ndeenaagu jeydaa. Ayyo.